Yo wo ga couleur ni bénou tou, fo dounbé, fo maka dji, fo molé déré, fo boula, fo biné, fo khoulé.